To mun badṫ sake zuya hiyuwun doo dṫngṫ hṫna naya mun sake zu ṫpyakṫ wan yande mune buwun mun buwun mun bunai lallai a sake tambuada hiyuwun a ghama makyakyi nuwun a duniya jikani to muna ta naya doo makiyakyi nuwun dai a duniya musamman lokachi ba dṫ vṫrkuna gharaho niwan a duniya mun dai mun sṫmma wi addiniyu sama ṫna gargaji yau to kuma mun tiawan min dṫ lye gatṫna dai mun mar gharahoniwan tlṫna ta dṫmosṫ ti hai kusan mun buwun mun bi gwarzdṫwun dṫ yaye wanai di fara tṫvṫ ṫna mun mun fara bihiyu har ezabakṫ kavṫr da dṫhṫnan kaja tu dyahu wanai mumma munta naka <laughs> lokachi ba mune dṫme nikya kutu kau dan har munka tuna kutṫ kama kutṫ da tsan ghametsṫ to amma dṫme hamba ghama tsu tun dai mun bowen sa dahṫ lokachi b aka dṫnga a bawa tlṫne kavṫr ka wṫ joyi bana dṫgaya nu musa dag aka busṫ ka tṫ ji bana dihṫnan kaja mi bawame zaba kavṫr ṫna ti to har mida ta gwarzdama mida ta gwanzatau mi buwama mi ji gwarzdama lokachi wuti dṫ dṫnga a gharaho nime ko dashiki lokachi badṫ dṫnga ta tuba a malvu ti baba nama du tṫ gaskiya tṫma tubau don ti tṫma diya naka darhṫ kau to amma dage le busṫ dṫbi dṫma wi shawari dṫ piya du dṫya kṫ malvṫ tṫ dṫ ra alkairiya dukunu sṫ. To mindṫ wanka mindṫ wanka ṫna ti vayan malvu tubi su jika dṫ busṫ bi zarama muku wutṫ du nunakṫn tṫsa dṫya yaya nusai midu ato fiya diya yaya nafu to mikam gaskiya mima bamau dumin tṫwika mi bamai mi miya naya darhṫ nakṫ, kṫn lṫji darhṫ katsṫ katsṫna domin tṫma du e busa yaya nusu tata naya a dṫ darhṫ katsṫ katsṫna tema ta dṫyusu tṫ to lokachi naka fiya dṫma wankwa tunda fima amu bandu fiya amka dole fa kuyu kanfu to amma tunda fama amu kuma baba nafu dṫ dṫnga timṫka na tumai tanga zana doo ku ka dṫnga fil dan halak ka dole fa dṫyu sṫ na banai to mi buwa ma miji dṫyusṫ dabaja kṫn mṫya washan kusan dṫbṫ tsṫr bahṫn vatlṫ mi ndṫ doo wiya sṫbṫ kuma mida ta za zal kuma minda ta dṫma godiya ṫna waka tunda dai duk lokachi ba fiyo mara ghamahu doo wiya sṫbṫ fi da ta za sal kani abe fi gode ghṫnsṫ wi chokṫn ta lu dṫ zusṫ doo ma amarma damau domin ghṫnsṫ gṫlaya mau kutṫ kani ghṫnsṫ ta gṫta fu mau dan kwapa badṫ nayau fakwa zufu dahṫ ka kuma fa kaji nayu kani to kutṫl kani to kutṫ ka fad aha pṫyati a chanhu domin fata zakuma dahu fana dada sṫna nu kutu ka tlṫn wankau kwafa fa zaku za dahṫ to lokachi badi zatlṫna gharaho nima dai gashi dau a zatlṫn doo ti addini kusan tlṫna washashan nakṫn ta washashan dari ṫna. Dṫrbitin bahṫn vatlṫ nakṫn da washashan dṫbṫ matsṫr bahṫn nakṫn da washashan dṫbṫ furfudu to dṫ buwatlṫn dṫ ji miya tlṫn dai ata darhṫ katsṫ katsṫna ba kuma miya ta tṫnani wi darhṫ moyi budṫ ra nakau mima kuma miya ta rawa ghṫnsṫ ta zai nakṫn darhṫ ba tlṫne miyatlṫn mima mi miya ma tu kuma miya ta rawa ghṫnsṫ duk lokachi ba mide bame piyeka ko tan gan wihan dṫ marame mi miyame ata nakṫn darhṫ kṫn kuma anaka kalmika a vṫnama don koji dṫnga nu doo rayuwa chonakṫn miya lu na duba wihan gan hamba mune dṫnga wana faka tlafu chonakṫn doo misali fidu fiya bafee tṫvu fa babu ko agaru ko a kano wankṫn kani faka bahu fadu fima tu dṫma addini inakṫn ba mida ta tula fu kṫnu to wato rayuwa nafu ka lṫma dṫma dadṫyu kuma tṫma piyusu fi karan kaye ghamafu fiya dṫnga papuwa hiya fu doo sṫbṫ to muna ta naya kuma ma ji amfani papuwa hiya fa har tunda a tambe fu a ghama atṫvṫ na rayuwa na fo kwa tambe fu du fi kṫn fi we hadu fi mizdihṫ amma fiya dṫya ghṫnsṫ ko hazasu dṫnga nu fi mizdṫhṫ fudu fi ba gargajiya kaga hama dṫngau to kullum munka bi tuna ṫna lokachi ba mida tu zaba ka vṫrka mun da daha kutṫ ka ṫna wi dadi aryiwan badu mumma iya buwaiyau ko kuma da dadahiyusa tuwu don muna ta naya hṫmba dṫ ra wanka adadi moyu mum kuwa adukununu don haka mun nda ta dṫngana tun awana mun da dṫngana tun awana mun da dṫngau mun da dṫngau hamba mum daita dṫnga kṫn wi tata naya du muna ta dṫnga ndṫ wakṫ kuma dṫma de waku. Fi tansa ta naya wan wankṫka muwa de tsṫre fu guyi dṫ tsṫrewan don ndo dṫngazda fa dṫkai wane ja ta bṫla fu amma fa dṫnga nu ma kuma fa dṫka ya nu ma lallai mun dke gam amma madṫ zai fa tsṫre ma achanfu wa fima a wi nikin ta hade dṫma ghama fu don tunda fa dṫke gan akuma ya fu kuma muna tu dṫngṫkṫn muna ta dṫnga vṫna miya miye ni duma wai a vṫna miyasṫbṫ ko kuma a turanchi ko kuma a hausau mina ba dṫnga fu a vṫna miya miye nib a akamata fi dṫkaya do hambai man da ta dṫngau a ghama rayuwa nafu fiya ta nay aka dṫnga nu fata dṫmmau hamba midata dṫmau mun rantse sai ko fata baku gan yikweki fima dṫkaya dadi yu don fima dikaya piyatṫ a chan hu fi tansalu kuma fi dṫkaya piyatṫ a chanfu ka ji e batlṫna tirafu ka era chasi ka dṫtlṫnoyi fiya ta tunani wan a ta dṫmahu wakṫ wa dṫma ta dṫmahu waku ka ji dṫnga nu wakṫ kani, fika dubama ka fi naya hu kani fi ga naya gandamama dṫme wute ṫna nafu madṫ buwai wankana saboda hamba mida ta dṫmau darhṫ ba mida ta diyau miya ta dṫya darhṫ katsṫ katsina kwaji dṫnga nu dṫma darhi katsṫnauka da mima mawa gharahau mime tlṫna ta dṫyusṫ tṫu bandu kuma mi nar darhṫ ka dṫ ma katsṫ katsṫ nau kani da a dadayi su a ndahṫ dṫma kṫ amma fika kula kani wan yande muna bṫlahu wana irin washashan badṫ dṫma a gharaho nima doo miyu miye ni.